لو <hesitation> بنفسي إني أتعرف -عن ش- على شخص <hesitation> بحفلة موجود ممكن إني أتعرف عليه بطريقة ودية مرة <hesitation> مثل <hesitation> أعرفه عن نفسي <hesitation> أسأله عن أحواله إيش اللي جابه هنا الحفلة ؟ <hesitation> ممكن إني أتابع بأسئلة بسيطة مثل <hesitation> بتعرف مين المظيف؟ <hesitation> إيش إهتماماته؟ وإيش هواياته؟ إيش الأشياء المشتركة بينا؟